Kua tikuvii taxana'a takuanichi va'í, yuu kua yee chenvo'o chinvo'ó ñayoí <hesitation> yuu kuá yuu xa'á ko'o savii nii konró nuu nii konró chika'a nró <noise> matachi nguá ñi'i ñi'i xiumatachí va'á foxoo ña'a ku vii ñakuu xandantá kotónda ma'a maxakachí vii chi huachivichí, ko'o maxavii ndikonanrí yuu kakanka chiyo'ó kaxana konró ikuatá ivixhí ndoko ña'a ñakachí nikachi uracán tempesta kuta xa'a na'á, empesta kuta xa'a na'á ñanrí na'a urakán konró cha'a konró nii nduu uña'a kovo'ó ndo'o xhaun, xhaun anduvii chá ma'a ma'a xavii huá konró chakonró no'o ñanrí manduku ña'a kunii ño'o chandi xhita kunii ndo'ó indoko ñadii hindoko ichí va'á nuu xavii kuani kuakiño'o, manduku xhaxhani maxhitá kuu tii kuví toko vichí xankua vichí kuachí vichí xa'a ihó ihó ihó estufa ihó. Xa'a kuchiña xavichí, chí yá tiempo xa'a xana'á tiempo xa'a xanaá xuu tiempo xa'á xana'á kovixhii xinda cambiar mucho el tiempo vihcí vichí maxaví kixa'á maxaví kixa'á xa'a ihó ta ihó ñuu ihó kumi kui'á chí kixa'á konró ta'a yo'ó mayó, mayo mayo'ó, junio, julio, ogosto konró no'ó ndoko ya'á ma'a ma'á temporada maxavii manduchá va'a maxii ma'a tuu luixa'a ma'á, ma'a agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre xa vaxii maxa'a vixii, vixii vixii, vixii ma'a diciembre va'a enero febrero chikixa'a nanii yuu nguó febrero a marzo, iñii iñii taikuu xa'a makunyeyó xaiñi ma'a ma'a ma'a mañanyika kuxa'a marxii ma'ar maxii ma'a kavajó viyo'ó kachí kua kayo'o yoxuu kuanan chí ñonyii més de febrero. Marzo xiya'a ma'a xavixii xiya'a ma'a xavichí chón, vaxhi ma'a febrero, marzo, abril, mayo, iñii iñii iñii ngai tukui tuu kunri kuñió kuchió xii ma'a xaiñi ma'a <hesitation> ma mayo, junio tuxixaku, maxavi xikixatu maxavi vixichó xikixama xavichí cho'ó kachi paxii maxavii <hesitation> xixama'a kaxixaña yenguó yo'ó vichí xixama kaxixama yenguo yo'o ichpi kua vii chí, tuu konró tavita xa'a na'á kachí nii kuachí ma'a uracan kutuu vichí kua xenguu ma'a kua xenguo uracan ihó vichí mayuu tata xa'a na'á konró xavicha tachí tokoñonrí kantu uu unracán yonrí kán han yuu kua tuu, yuu kua tuu xituu ma'í yeimai hi tukuu ña'a yenguo yo'o yuu njuya axa'a ihó ña yenguó ya'á.